Quiooꞌ na mantꞌia ja jndo̱ꞌ nꞌom chaꞌxjeⁿ na catsueꞌ oo chuiꞌ ee juu catsueꞌ jom nntseiñe cwaaⁿ na nncwjeeꞌ cwii tsꞌaⁿ na wawꞌaa nntseixmaⁿ, nntseineiⁿ na tsꞌaⁿ macweꞌñoom na wawꞌaa ndoꞌ mati jom nntsꞌaⁿ na wiꞌ tsꞌoom tyꞌoom nncweꞌnaⁿꞌaⁿ tyꞌoom ee tyꞌoom luaꞌ manquiaa ꞌnaⁿ na macwaaⁿꞌaⁿ tincwii xuee jeꞌ ndoꞌ, mati chaꞌ na juu chuiꞌ juu quiooꞌmꞌaⁿꞌ jeeⁿ jndo̱ꞌ tsꞌomyoꞌ nntsꞌanaꞌ xeⁿ na mati tsꞌaⁿ nꞌmo̱ⁿ tsꞌaⁿ nnomyoꞌ ee juuyoꞌ nnda̱a̱ nntseineiⁿyoꞌ, nntseiꞌnaaⁿꞌyoꞌ na nntseineiⁿyoꞌ ndoꞌ mati nntseindiiyoꞌ tsꞌaⁿ xeⁿ na jnda̱ teiñoom cwiicheⁿ tsꞌaⁿ na wawꞌaa ee juuyoꞌ nntseixuaayoꞌ tyꞌoyoꞌ ñequio na ꞌnaaⁿꞌyoꞌ na nntseineiⁿyoꞌ nncjiꞌyoꞌ xueeꞌ tyꞌoyoꞌ nnda̱a̱ nntseineiⁿyoꞌ mati joꞌ na joo quiooꞌmꞌaⁿꞌ jeeⁿ jndo̱ꞌ nꞌomyoꞌ ndoꞌ jeeⁿ lꞌue na nncꞌomyoꞌ na wawaaꞌ tsꞌaⁿ ee chaꞌ na luaaꞌ nlandiiyoꞌ cwaaⁿ na macweꞌñoom cwiicheⁿ tsꞌaⁿ na wawꞌaa.